Ny fanaovako anazy izany an, mampiasa miksera. <hesitation> Ohatra hoe raha ohatra hoe <hesitation> frezy no ampiasaina, esorina fotsiny ilay tahony maitsomaitso iny, dia alefa fotsiny ao anatin'ilay ilay miksera dia alefa ilay miksera dia vita ilay izy. Izay fotsiny.